اكثر شي رومانسي جفته انه مرة جفت اثنين اثنين شريكين مع بعض كوبل يعني كانوا يرقصون يعني في عند البحر الي كنا نروحه انا وعائلتي وكان يعني الضوء يعني عليهم والأجواء وايد كانت جميلة